Qurulish asboblari, bolg'a teshik ochuvchi. Kichik asboblar, pichoq, qaychi, metriklienta o'lchov kaliti, tezlik o'lchagich, termometr, barametr, muzlatgich asboblari, mikroskoplar, labaratoriya mikroskopi, multimetr, sinial generatori, futbol to'pi, tennis raketasi, komputer, planshet uchun asboblar.